Karazagna tsakitsaky le matetiky hoagnigny ndraiky zegny akeke telo ake fogna, de <hesitation> ôhatra brochety, matetiky folo isankerinandro ake fognany, de pakopako valo isankerinandro ake, de togno laoko, indraika isankerindro fogna fa somary lafolafo bôka